Arroz nakiza na, arroz nanei' jwa'na ndyox kua kon chux' na tal jwa'mena kon mol kon ta, na yooi loo tasaj na we' mena lo laa men ndamen tyox kua tak ndamen zyn ndamen poja' ndamen tayal tyox kua arroz mbay tayal wu'mena kon lex kon tyox kuay este yoii este len refri len re jwa'na ak nala' za jwa'na wumen za nazu mbay reta poja ndamen tayal tyox kuay wuemen na nchazadey arroz yaja' ncho lon lud jwa'na naxe ndey.